समुद्र, समुद्र का देखी काई बहुत अच्छो आनन्दा आवाईज। लोग समुद्र का दर्शन करने भी जायेज़, बड़ा-बड़ा समुद्र होन रहे, सब नदी होन का मिलैगे और समुद्र को निर्मान होईज। समुद्र का देखना से बहुत अच्छो लगत है। जगह जगह समुद्र होन रहे, नदी होन रहे, तो वो सब नदी मिलेगे और समुद्र बनी जाएज। समुद्र का <hesitation> देखना से बहुत अच्छो लगत है।